El pressonagi se llama Alejo, un ombri que se sienti çaleau porque s'án echau a perdel los guarrinus. La relación cona su pareja s'á acabau de horma repentina i dolorosa, i Alejo se sienti comu si huera perdíu una parti de sí propiu. S'echa los días llorandu, en sin ganas de hazel ná, i se sienti vazíu i solu. Mentris qu'Alejo lucha pa passal la pena, deprendi que la vida no se detien pol amol. Deprendi a focal-si en sí propiu, a cudial-si i a hazel cosas que le gustan. Prencipia a pratical deportis, leyel librus i passal tiempu conos amigus i la família.